في أحد الأيام اكتشف طفل بابا بغرفته، ولم يكن موجودا سابقا من قبل، <hesitation> كان الباب مخيفا جدا باهي وراء الخزانة- وراء خزانة مليئة بالملابس القديمة، وبعد فتح الباب وجد نفسه في مكان غريب يشبه الغابة، مع رجال ظخم وألوان مألوفة، بدأ يستكشف ويبحث بطريقة للعودة إلين غرفته.